'Ngo nej rasun hiu ro'min 'ngo ta'hui tsi' ro'min 'ngo ta'hui hiu, ro'min 'ngo nej rasun ta 'ngo ta'hui tsi', hiaj a'nin' nga chilu aro' ñan riñanj 'hiaj hiuj, ba taaj ni aro' aro' 'ngo ba 'ngo hia'aj lí aro' nej chiñan' chaj rasun hiu min, ro'min 'ngo tna'hui 'ngo mandarina hiaj hiu man 'naj achi' chira, aro' 'ngo si nun rruhua 'ngo kuruj rruhua 'ngo aru' aro' ñan riñan aro', 'ngo 'ngo ni' hia'aj lí riñanj ni chiñan' xaj 'ngo nej rasun hiu bé ta chaa unj man.